Iyi hi me ghre amada station gi ghre chuku gi yi kypi moa mo ah moa kolawyen ba mo slemo ba mo awo ndakhpio mo gi ghre amilo gi ghre kahe nga da moa ah akyupu asko ashmu ba mo ba akpo moa ako lawyentmu nga obaha meba ghre ofalgo ta ba wyen me awyen odŋe gi la yi eblea amomu akawo gi se ŋwo bwe akefi ahan ŋwo yi lo so gi ghre ye dzu ma gi rii, gi wa, gi kpo ekple, gi zhgara nga mo akpohwo nga gi ba odŋe aba agu aha ba me ghre aren he kena agi, egŋo, me wola. Kha moanaŋha adimi, moanaŋha moawyen <hesitation> ha adime ah moawo aba ndundundmu okhro ba me wo ma he arechken woma kame ahe ko mbo, me wo zonzon mo ki ma, moawabahwon ndundundmumo awo zonzon aka ba me lu ashka me la me ghre akawo me gi ghre chuku gi kpovye ba awyenashe ba odŋe gi ba ŋha yi eble, so gi wola, moawyen ndzendze gi wolo aba moachken wo alafiya, moawchken wo nasarawa toto, moabze wo igi akefi, moabze awo agaraku so mo wa ala aba ndundundmu nga gi